Mu week nsobola kugezesa omubiri gwange <noise> kumara edakiika makumi asatu, buri kiro edakiika makumi asatu, then aho mu week nsobola kukozesa omubiri gwange kumara esaaha bibiri ikumi.